Aike iu-iomuine nagai osange iko tee aike ma nagai tugere kogiro egu lokosiro nagai egu loipegui, tee aike nke-nkei loge apakeguine, nagai tua mamakasi logiro mmako oke orange nagai kotopiro egu ma loipegui nagai tee puare loi-loipegui, loiloipimo nagaiee ua ama ipagugo ropa tee iko aike iko ama ioiomugui, toi iko logomino egu tuu kotomino egu tugere pogotomino egu tee iko laloipomo kokomui tee iko ia lua ama iipagugui nagai ee tugere minppooge toi tee iko logosi iko iogomino toi mm tege tugerege loiloipogimo tenko itamino. Nagai toi tee iko aike iko loiloipogimo nunnun aike ama ia-iomunne.